Mängokaardiq umma kaardimängõ mängmises. Tuu um sääne aoviidüs, et olõsiq lõpus ollaq ja ikäv es olnuq. Noh, ja sis noid kaartõ mängitäski. Sääne seltskundlik mäng um.